اني اذا تجدمت اسبوع بالوجت بنحب نطمن نشوف شنو صار بالعالم يعني الاخبار السياسية الاخبار الاقتصادية الاهل الاصحاب <hesitation> متل هيكي اشياء يعني نطمن على اصحابنا وعلى اهلنا اذا يعني كلهم مناح كلهم بخير. انه العالم يعني ما في شي كبير تغير ما في اي كارثة مثلا حصلت.